Zaho any koahy mbo tsy nanao fety aniversera zao indraiky. La mbo liako hinany zao, tsy nanao aniversera zao indraiky fa manahaky anazy andavanandro avao lafa mihina, vintsy, lafa i zay.